مالا هاذي الخطرا واحد، واحد يضرب القيطارا، أيا هو قاعد يسكن حدا الغابه، قعد يسمع في وحد اللحن هاكا جا خارج مالغابه، يسمع فيه سيدي معرفش فيه أيا هو دخل مبعد واش لقى، لقى واحد مسكين <hesitation> ماتت مرتو ثما مالا كل اليوم يروح يضربلها القيطارا ثما في الغابه، ماتت ثما و دفنها هو ثما.